Junaj re' la ti'yaan ru'uum risik' pan q'ajas ruk'uxulb'al ja'ar este <hesitation> la itz'ul kik'ux re'ka este k'uxb'al je' munil onteera la ke wula re'ka pan q'ajas man kik'ux ki sik' bien kik'uxb'al